ديما نتفقد تيليفوني على خاطر التيليفون هذاكا فيه نتاع خدمتي اتصالاتي كل شي يعني ديما نتفقدوا ،ديما نتفقدوا التيليفون الا اذا كانت معناها مركزة في خدمة أخرى يعني ماهيش بالتيليفون ولا حاجة منشوفوش وقتها ، أما ديما نتفقد تيليفوني ، يتصلوا بيا عايلتي صحابي حاجة وزادة.